á stóra sviði Þjóðleikhússins í leikstjórn hingað er komin hún Brynhildur Björnsdóttir sem ætlar að rýna í verkið fyrir okkur Brynhildur þetta verk var skrifað árið sextán hundruð sextíu og fjögur

og sett upp víða kannski sérstaklega svona undanfarin misseri getur þú byrjað að reifa því aðeins fyrir okkur í stuttu máli þráð verksins já

semsagt fjallar um eða við byrjum á því að koma inn í stofu hjá honum

er heimilisfaðir og greinilega titlaður greifi í textanum og hann hefur hleypt inn á heimilið heimilislausum predikara eða á frönsku og fjölskyldan er í svona uppnámi vegna þess og sérstaklega ráðskonan á heimili sem Kristín Þóra Haraldsdóttir leikur og heitir Dóra en í rauninni er öll fjölskyldan í uppnámi vegna þess að heimilisfaðirinn virðist

og svo þróast það þannig að

að gera þennan mann að tengdasyni sínum hvorki meira né minna gefa honum dóttur sína sem er heitbundin öðrum og meira segja heitbundin konu og við komumst seinna að því að sjálfan eða Guðreið sjálfan sjáum við ekki fyrr en í þriðja þætti

hann stígur í vænginn við eiginkonu

þetta bit eða þennan brodd sem að höfðar til virðist vera hina ýmsu samtíma

þetta verk hefur verið sett upp nánast oftar en flest önnur frönsk verk og þó er það

á bundnu máli og frekar torþýtt og svo framvegis einmitt og þarna er margt gert létta þennan stranga ramma sem að þessu verki eru settir er í bundnu máli og stuðlað á íslenskunni í þýðingu Hallgríms Helgasonar og þarna er mjög lifandi leikmynd og mikið notast við liti

já sýningin er mjög skemmtileg hún er mjög

farsakennt og svo sýningin

verður trúðsleg og það er gaman að sjá til dæmis hvernig leikararnir nota leikmuni það er til dæmis ryksuga þarna sem sem að fær hin ýmsu hlutverk og verður mjög mjög orðið mjög spennandi að hvernig þau nýta sér ryksuguna á köflum og líka eitthvað svona furðulega lítill svona ýmislegt gert til þess að leika sér inn í þessu þessu gamla sígilda verki með það er leikið og brugðið á leik í

er áskorun fyrir leikarana að takast á við þetta form líka þú þarft að bera hreinlega öðruvísi fram bundið mál en þú ert kannski vanur og notast við aðra tegund blæbrigða þarna Hilmir Snær Guðnason Guðjón Davíð Karlsson og Nína Dögg Filippusdóttir Kristín Þóra Lára Jóhanna Oddur Júlíusson hvernig fannst mér fannst það skína af leikhópnum og mér fannst hann standa sig alveg rosalega vel og þegar samleikur og hvernig þau svona unnu unnu saman ofboðslega skemmtilegt og

skína af þeim hvað þeim fannst gaman að takast á við áskoranirnar sem eru í þessari uppsetningu bæði textann sem er sem er gríðarlega vel þýddur finnst mér og áheyrilegur þrátt fyrir að vera svona múlbundinn eins og eins og bundið mál getur verið og þetta er sko bundnara mál heldur en í Shakespeare til dæmis finnst mér og svo er náttúrulega líka þessar áskoranir sem eru líka vegna þess að það er er alltaf svo gaman að sjá svona sýningin flæðir svo vel þetta er þetta ævaforna stykki sem samt

leikstýrt uppfærslum hér á landi og er þekktur fyrir umfjöllunarefni finnst þér vera sérstaklega ávörpuð þarna er einhver broddur í þessu eða ásetningur já ég upplifði þetta mjög sterkt og ég

breyta nokkrum stöfum og segja Trump og svo framvegis en ég upplifði það ekki þannig ég upplifði þetta meira að þetta væru

gengur mjög nærri fólki eða gengst honum á hönd og ég upplifði það meira þannig og ég í rauninni þegar sýningunni var lokið labbaði ég út

sjálfur eins og hann heitir í íslensku þýðingunni frekar en að hann

persóna sem væri verið að gera grín af þá meira

táknmynd fannst mér

fleiri lög undir þessu farsa yfirbragði mjög mörg lög og það er hægt að horfa á þessa sýningu og

upplifa hana á mjög mörgum því fólk veltist um af hlátri bæði yfir yfir orðaleikjum í textanum og ekki síður yfir yfir leiknum og leikmyndinni og öllu sem var að gerast þar

þessi hugmynd hvar hvert erum við tilbúin að fara og á hvaða forsendum einmitt aldrei að vita nema þessi uppfærsla svari þessari spurningu hreinlega fólk verður að fara í leikhús

til þess að fá þá lendingu kærar þakkir fyrir þessa umfjöllun Brynhildur menningin verður þá ekki lengri í kvöld við þökkum fyrir okkur sjáumst annað kvöld